E lampadiñe à incandescensa fonçioñan coscì: drento gh'é un fî, un filamento che de solito o l'é fæto de tungsteno ch'o l'é ch'o l'é misso inte unn'ampolla de vreddo eh dove gh'é fæto o veuo. Quande questo filamento o vëgne attraversou da-a corrente elettrica, quindi a lampadiña a vëgne attaccâ a-a corrente con un portalampe eh quande questo filamento o vëgne attraversou dâ corrente elettrica o o se illumina e a lampadiña a fa luxe.